Inkoko zikantambo twina kateka viwia ngachila anda kaya kichangulia ngaya ngulola nkatali kuuko yamanji kuniha, yamanji kulila paka afika kayafika yanji kululongela maana yamanya nyechila wanangwa fika atu peli cha kulia anda pumba malenzi makondi aya sumbila nga yaliaa yaku mndondela yaku mlondela kunukiwa- kunukuiwa- kunukiwa paka yapale chichi chikana kaya pela chino wanda ngaya pela chichi nawanga pela chilawanda pana yamtambo chilawanda ngaya mulola yamali langa ngaya mulola yamali nang ngaya mlola yamali langa paka peli chichino akaya pela china wanda vio ikoko mnik kayatambua vina kaya teka "kuku- kukuu- kukuuu- kukuuu- kukuuu- kukukuuu" au